Ngone fo kia mansia gena ngone nao ona laha laha rasi, ngone sari waro ona na fael se tabeat nage jang bolo ua, ngone sari waro ona na fola madoya tora na gosa mansia laha bolo ua, sedaba ngone sari waro ona na gosa ona na yaya se papa laha laha bolo ua rasi ifa bato sado ngone kia iya rai ona yo gosa ngone jang ua coma ona fael se ona na tabeat jang ua ene se gategena rai gena ngone na fola madoya magai iya jang rewa ma.